<hesitation> sun nasü a Pineröl però mi sun sempre stait a Bricheras, al e ën post che a m'pias pa, sincerament a m'pias propi pa e l'e da cuandi i sun nasü che stun ënt ün condominio cun cuat famìe e pöi a m'piazerìa andé a ste a Torre Pellice